Ɓurani kam ko defte galle e ñaamde galle e diine yahde soodoyde ñaamde boowal. Ngati ñaamde galle ɓurani kam. Ina laaɓi, ndefeta hakke ko njiɗɗa, ndefeta kadi ko njiɗɗa e no njiɗirɗa. Ko noon ñaamde boowal a anndaa so tawi ina laaɓi maa tawi ina wayno no nji- njiɗɗa ni.